Mboroguɨroviare ñanemiari yae jaeko jareko yande yaesa yave añetete yarovia ñamae yae jaekaviviko erei aguɨyetako oajaeteye yande yarovia kiano, omeko mopetiño yaroviata kiareva jaeko jupiva jaeko yandeya Tumpa erei yande erei oimevi hasta amovecepe yambavɨvi oyoɨpe